Manahaky anizao moa ñy kolotsay añy Rosia: - Rozy añy mañaja ñy lilin- draza drozy ro mbo mità ñy lily nandesiny ñy razan<…>drozy koa zisiky henaniky zao, ñ'olo añy mijabo ñy sakafo nandesiny ñy razandrozy ro mbo mana ñy maha izy azy androzy koa aminy ñy firenendrozy ao.